Ah pues este véh-véh ga ny rdëdy raba xina riwnzack rabani, pues este nú vez tchi rký raba nax este ní na- ni ná, ni ná normal gy’ah sin este, nax roz gy pues nax roz gy tche pues este té xini nienee ni pues mas que dó xity dóh cos rohgyas rzald raba th giny loony par gack ngýani dó’gy per casi xity zi ni rieneeny cun zëty, nii ni riwnzack raba rye mas que nada fuertias rye ni tchi raw rabá lo que es este moly ah, nii fuertyas ryeny kwenni, gulá este tchi ni raw rabá th niz giny th ¿xi lá ni’no’? Th tchi, niz giny pe!. niz giny cun gidy’ah tchi nú vez rye ni, gulá tchi gaw za raba este, <hesitation> roz xnýa gy’ah pues ¿xini run rchag, ne rchag este rëny rïn ca rlwy color’y xten ni? Pues na th <hesitation> btiwx-zuh nii rzald sabor za xtenni, txi cun color’e gy ni rack ni zë xnýa tchi cun giny pues giny color ni ni racknee la ni zto’gy val rckazu gack ni doo ngýan’e, pues nii ni rye pues mas que nada pues zëga pues th, zack gá tche ni ckwe bël gidy, ni raw rabá, tchi este gulá nú vez nee gani este pues gáw doh este roz’e gy’ah cun riee ni cun zët budy gúh gýe, gustyas gá ryeni zï.